تِم گٔیہٕ پریشان ۔ تہٕ یتہٕ تہٕ تتہٕ بیوٹھ تہٕ اکھ سیر وُچھو تہٕ سونچ زِ یہٕ چُھ سانہٕ سرزمینس سۭتۍ ملان تہٕ انسان ہیکہٕ یتہٕ روزتھ۔